La Svizzera è un paisi di lu centru Europa e ‘un s’affaccia a lu mari. È un paisi cu tanti muntagni e pi tali motivu ni lu nvernu c’è quasi sempri la nivi e fa friddu. È unu di li paisi chiù virdi di l’Europa propiu pirchì cu li pioggi abbunnati tutti li pianti si mantennu virdi e l’erva prisenti 'un sicca mai. Jiri a visitari la Svizzera ni vali la pena, sia di nvernu cu la nivi o la stati unni tutti li cosi sunnu virdi e ni li muntagni ci sunnu tanti vacchi liberi ca vannu pascennu a destra e a sinistra.